<hesitation> بجول هلا والله يا فلان هاك السالفة، شو رأيك نلتجي باجر الغدا، أنا أروح أنا أفكر نروح المطعم اللي بجانب الكورنيش، الجو هناك رهيب، خبرني إذا يناسبك، يلا عاد نلتجي جريب لا تنسى الموعد.